Ama takgaman tu takgalhikgo lak chixkuwin pus lakgatekgo takg takgosnun akatun taan kgosnun desde kfinca tachin no asta atsa nak puitat takgosnun tathawa akgtum takgosn wanikan tsama lakchiskuwin nanunts ama kakpuskan pus na nataan takgat tino pala na lichin xchuchut pus uno xa tino tlaja tsama, tsama natk- nama- na- na pina xkgat na akgstiputawilay min cubeta i na kgosnun ti pulana na chaan kcentro pus utsama ti natlaja tsama atlawa tlawakan atsa nakin kachikinkan i nanunts tsama deporte tsama takgaman makgapits takgamanankgo tu wanikan basquetbol takgamanan taan asta anu cancha deportivo na taan takgamanan futbol ti- ti talakgatikgo makgapits lha talakgati makgapits ama talakgati talakgastanan o axa para tawila akgtim pelea de lucha libre, man manu talakgati makgapits tsa talakgati no talakgastanan makgapits noxla talakgati tma- tmakgparticiparla lha li laxtim atsa chino liwilak atsa kachikin, lha li laxtim talakgetekgo deporte.